اول شي غاح احضغ مكونات الايس كريم الي هي (الكريمة، الشكر ،الفانيليا، صفاغ البيض) الطريقة هي غاح اخفق صفاغ البيض مع الشكر حتى يصيغ لونو فاتح ،بعدين غاح احمي الكريمة مع الفانيليا على الناغ، بعدين غاح اضيفه تدريجيا على مزيج البيض ونضل نقلب الخلطه، غاح ابغد الخليط احطو بعلبي واحطو بالفريز.